Fomba fampa fanasana lamba amin'ny tagnana: <hesitation> alena alongany koveta de atao rano, de raha ohatra zatra mampiasa vovon-tsavony klin anao de arotsakanao akao de arotsakanao akao lamba, de ma- manasa ananjy anao a kosehinao izy de asianao savony de sady kosehinao, de fihazanao de <hesitation> kobagninao amina rano madio sara de hatapinao avy akio.